Sekonita kenin achtoh ihkuak ayemo okatka xapo kenik otlapakayah. Achtoh kihtowa ke onkah se kamohtli tlen tlen xapohposoni, kihtowa yon ika otlapakayah, inon kitetekih iwan ika tlapakah, kualtzin otlasokihkixtiaya inon, iwan para ika tlapahpakah, makisa sokihyak inon sekitlalilia tla kanah se totoltetl otiktlatzon ihtik plato, tos para tikixtilis xokihyak xiktlalili tlikonextli, inon ika osekikixtiliaya xokihyak. Iwan <hesitation> iwan para ika tikinpakas, amo osekipiaya estropajo para trastes, inon se ne onikitak okinpakayah ika xometl ixiwyo, inon kitekitiweh iwan yon ika kinpakah trastes, o tlakamo se kostal kitetekih iwan yayon ika kichiwah, yon ika maltiah entos osekitaya kenin oktlamantli okatka iwan pues setlapakatin wehka sekinwika tzotzoltih sekinmama itech aweyatl setlapakatin. Nochi nochi oktlamantli oatka achtoh, iwan iwan axan sekita para itlah xokihyak tikixtilis se plato o se taza pues kitlaliliah cloro, xapohatl kontekiliah cloro, o para para ika titlapahpakas yatikowatin xapoh, ya onkah tlatlamantli xapoh, foca, blanca nieves, roma, miek tlamantli xapoh tonyas tienda tikonkowatin, iwan, iwan pues ya onkah xapoh especial para trastes líquido onkah, para para ika tikixtilis kanah itlah xokihyak o sekonita seki witz melahka ahwiak, tos nochi mokawa itech trastes, amo amo melahka ontepaktih, xamo okachi kuali ken achtoh okatka tikonkixtilis itlah xokihyak, iwan iwan pues sekita axan okachi ya oktlamantli melahka yayokiskeh itlah lavadoras, ya machoktlapakah ika inma, san kinkahkawah tzotzoltih itech lavadora ya ompa yeh tlapaka, tlamo kuali okoksokikixtih tos satepitzin tikonxakualos iwan ya. Iwan noihki yakateh secadoras, ya mach okcasi seki ayekmo melahka tlahyowiah, porque ya kinmapatzka, tepostli kinapatzka tzotzoltih, ya sa tlamitzin waki niman, tos sekita kienin melahka omopatlak de yowehka iwan axan kenin ya melahka ok tlamantli. Noihki sekita yokiski miek tlamantli tlen para ika kahwialiah tzotzoli tlen kiliah suavitel, inon melahka no kikowah ika ika kahwialiah tzotzoli, achtoh amo okatka tlen tlen ika kahwialiah tzotzoli amo okixmatiayah, pero axan ya miak tlamantli okiski para para tikahwialis tzotzol de miek tlatlamantli ahwiak, nokichiwah por sabores kihtowah seki tlatlamantli xochitl ahwiak tos ika inon kichiwah. <laughs> Noihki <hesitation> nikilnamiki kenin achtoh otlahyowiayah itlah tilmahtih kinpaka, omonekiaya, bueno otlapakayah ipan tetl, nikita ki- para masokikikisakah, kintlahtlatzwitekih ipan tecl tos ihkon kihtowah sokikisah tzotzoltih o tilmahtih, iwan melahka yolik kin apatzkah, o tlakinwikah okatkah bateyas tlen de kuawitl, inon para se tilmahtl tikpakas, tla keh tlahko yayotikxakualoh, o ihkon tikxakualohtih, xikpanolti ich okse bateyah iwan iwan tlen okseki ich okse oktlahko ich okse bateyah itech tik tlalis, iwan cuando tikakixtis noihki ihkon, itech ome bateyah ika timopalewihtias para tikakixtis se tilmahtli. Iwan pus axan sekita ika lavadora ayekmo owi, san tlamitzin ompa kintlalia casi nochtin axan tilmahtih kinpakah itech lavadora, koninkahkawah ompa mopakah iwan ya lavadora kina- lavadora kinmapatzka, tlamitzin koninsowah ya niman wakih.